Le zepi' nxex romen, nxecha romen thib tsonka gob nxex romen thi wiz, naze ngomen lud a jwa'n ta ndole kolgat loney na ntemena romen za ntemena kelemen lij taxmen kelemen temena par la temena par gap temena par lad- lad ban lad bej naze kiba lud re jwa'n ndob kelemen naze len ndaya ya lo kelemen ze na tyaktey mbix na yod mbicha na tyak tamen mbey ye wiz mbay na lo- lo jwa'na zyn ya nli zepi mbay thidiba nlirzynmen zepi tyz palad ntombimen re- re jwa'n ncho nimen re cho yoj jwa'n ncho nimen na re tena re jwa'na jwa'na nlirzynmen ntombimen nij re- re palad ladney naze tayal nawue nambi niay mbay thi diba jwa'n zyn nly zepiba nak ntombimen lo re bou' ntombimen lo re bou'jwa'nta- ta nchad mbaka ndye lad mbaka ndye lad bixa ndye lad ma'ba ze tamod lo zepi nlir zynmen za ntom bixey nzo roa men got za nlirzyn zepi ntey lo yix- yix yo lomen ba lo yix lomena ba, ba nlir zynxa zepi naze ntombixa yix loxa ngotexa re yix loxa mbay na thidiba na nlirzynmena na galta yamen neo na nzo bes nlirzyn men jwa'n len lyzmen nabalta re zepi nabi ba par tombi mena naze zyn ya nlirzynmena naze zepi- zepi jwa'n ta ndye romenaza mbay de thi diba nlirzynmen zenak palad nlirzynmen re jwa'n nayon yecha na tye- tye lud zepi lad ney, naze tayal nawue nambi zynya nly rzyna zepi.